हमरा देशका मान्सुन्ले कसा खेलकुद मन पडुनान तैको ठ्याक्कै भुण्णूत नाइँ सकिनो, तर लै ठुला देशुन बीच हुन्या जुन अन्तरास्ट्रिय खेलकुद छन्, ति खेलकुद अन्सार खेल खेल्लान। जसो क्रिकेट खेल्लान बिदेशीहरु, तै बेला हमारामा क्रिकेट खेल्लु पैरनान, बिदेशका ठुला देशुन अथवा क्लबबीच फुटबल हुन्ज्या फुटबल खेल्लु पैरनान, भलिबल भया भलिबल खेली राख्दान। तसै प्रकारले कि भुण्णु सक्यो भुण्यापाछा यो खेल्लाकी मन पडुनान भुणिबटे ठोकुवा गद्दु चाहि नाइँ सक्यो।